Ng jen wẹ ooga ẹga duuma ku ipẹchẹ nẹ alọ ba a, o gaa fiyẹ ajẹ ẹchẹn, bikọs ewo kalọ nya i biya fiyẹ duu ẹẹ. Ajẹ ẹchẹ hum ọtu oonyọ. Ọda num dọka oonyọ ga abọọ fiyẹ duu a, wẹ ọkpa oonyọ gaa je tọ a. Ng dọka oonyọ gaa lẹ ọkpa je tọ. Ng lẹ ọkpa je tọ chẹẹ ng kaa kwu apọlẹ i lẹ abọọ. Bikọs abọọ a, iye oogbo nẹẹ ge yọ abọọ. A gee lẹ ọtu oogbo, a kaa gee lẹ iye oogbonẹnẹ abọọ pii. Ng ka ng le yẹ ta abọọ, chẹẹ ng gboo ya ọwẹ lẹ achẹ, oole tum ẹyi duudu ng lẹ ọwẹ ya lẹ ẹjẹnji ku achẹ ku ewo nya, chẹẹ, e kwu pẹ nma amu nya wa abọọ. Aflẹyi kunu, ng jen le yẹ, ng lẹ ọkpa ooje a ya. Ng lẹ ọkpa a je, ng ke lẹ ije lẹ abọ. Ng gboo ya ọwẹ lẹ aọmapum, aman ka ọchẹ duu num lẹ ẹma mẹmla uwa a, chẹẹ e ke gboo wa abọọ duu. Chẹẹ olọhi noo ya abọọ a, alọ ke gboo jọnyẹ kunu tọha abọọ duu. No yọ ọlẹn ma, a gboo bi yọ wa. Aọda olọhi noo yọ ọlẹn ma, a gboo bi yọ wa. Ohigbu ẹgọma, ng je wẹ ọda ooga ẹchẹ abalọbanya, ng wẹ ọda ooga iyawu abaa baa, ajẹ ẹchẹ, anu wẹ ọda noo yọ ipu ọtu kum koo nyọ aflẹyi a. Igbihi ku ajẹ ẹchẹ a, chẹẹ ng ke gboo lẹ ọkpa, ọkpa ooje. Ng le ta ajẹ ẹchẹ ọma, ng kaa lẹ ọkpa ooje ooya abọọ. Ọdanka ng ge lẹ ọkpa, chẹẹ, ng gboo gọbu ku ọkpa ooje kum bọọ, ng ge le yẹ gọbu. Chẹẹ, ng kaa gboo nwu ọkpa. Bikọs ng dọka oonwu ọkpa abọọ, bikọs ọda e i hi ka ọkpa oonwu a, hum ọtu. Ng jen nwu ajẹ ẹchẹ gla, o ge hum ọtu. Ng le nwu ajẹ ẹchẹ, ng le yẹ aflẹyi kunu, ng le yẹ ta ajẹ ẹchẹ, e le nwum ng le je. Chẹẹ ng kaa gboo nwu achẹ ọha noo baa bọọ a. Ọdanka ng gboo nwu achẹ ọha noo baa bọọ a, num gboo lẹ ọkwu ajẹ ligii, achẹ, noo baa mu nya a, ng keg boo ta uwa wa abọọ eyeeye, eyeeye. Olọhi duu noo yọ abọọ, alọ keg boo ta ọọ wa ọlẹ duu, gboo t ọọ wa ọlẹ, ọlẹ keg boo lọhi duu.